Suiza pegua reta kuareta jaema guɨnoi influencia jaeko iñe rupino guɨnoi reta jaeko oimevi jae kaa tuisava jare yodel jaeko irelo reta, kuko jei supe retava jare oporomboete reta omboete reta jaereta opaete mbae kirai ikavi ñogɨnoiva